ahey dandaani hiyedenie technologin, amtan akam gudete won birinii hinmidaafamti, duub technologi wosila soomeni wonbiriit it daramai ,won dalet tivi au simu kas daawoteni ak sagale daaben sun inma birin hinbaretai akama kakartie won ishian biri gudioa woat daawote daabati baretai woat dursa beediinen lela baret